ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। जे माई लेटिन अमेरिका के सबसे बड़े शहर सवापालव का भी घर है। ब्राज़ील में स्थित अमाजन वर्षावन। दुनिया को सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा बन है। जै माई अक्सर पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जानो जात है। ब्राज़ील का मुख्य खेल फुटबॉल है जो बहुत है लोकप्रिय है। ये के अलावा वॉलीबॉल, मिक्स मार्शल आर्ट और बास्केटबॉल भी बहुत प्रसिद्ध होत हैं।